A' wakax ku- kub'el ti- ti a' nojoch winik ti b'el ti a' makoo' ti ku- kuxtal y la'ayti'oo' también <hesitation> jach ki' ti janal <hesitation> tulakaj tulak'a k'in. <hesitation>